Sj wcdze ato hc dj mma mennda anaaso mma minndzidzi a, nkyj mebjpj dj menda mbom osinadj sj menndzidzi a, monkchwj a mobowu na minnya apcwmudzen so osiandj cnam edziban do na minya apcwmudzen. Afei so, me nyin bjyj basaa osiandj ber a iridzidzi no nna cma enyin sontsi cno na mebjfa.